नदी नदी के सोच के हाम्रा कथी याद आबाइया हमे लैका राहली त हाम्रा गऊ के सतले बारी बरका नदी बा । कहेसे हाम्रा गऊ पूरा नदिया नदिया से घेरायल बा खसस मे पाईन सब बेसी बा हाम्रा गऊ मे ऊहएलगी हम लैका मे । सब से बेसी नदी मे नहायले बारी हमे लग भाग दस बरिस की आठ बरिस के उमेर मे हमे पहुरए के सिख लेले राहली । मज़ा से हम पहुरैत रहली कहेसे हाम्रा घर से साइड मे नदी बा ऊहएलगी हमर दम से नदी मे नहया हाम्रा नदी मे नहेला बारी निमन लगे । कहेसे हाम्रा लाइके से बनी बा नदी मे नहायके नदी मे पनि सब चलाइट रहैया उहे नहाया के दहिलय के बारी निमन लागैया । नदी मे नहला से देह वी टंक आराम रहैया निमन लगिएय ऊहएलगी हम नदी मे पहिला लाइक मे बहुत नहायले बारी । आवी वी हाम्रा नदी मे नहया के बारी मन करैया ऊहएलगी हम काबों काबों चल जैसी ग़म के नदी मे नहया ।